فالويكاند، كعجبني نعس مزيان ونرتاح باش نحيد لعيا ديال السيمانة.كعجبني نطيب شي ماكلة لشحال هادي مكليتها، نخرج نتمشى حدا البحر، نتفرج فشي فلم، ولا نقرى شي كتاب ، أو كعجبني نتلقا معا صحابي ونمشيو شي قهوة، ونبقاو نهدرو على الأحدات ليطراو لينا في السيمانة